Sakna buenni barals fue gol ba zaa, <hesitation> kaꞌk' terobakan bibayi, solamente te desaronrbuen arnistad vida sekna to yag bina kweꞌe talxkachoksoꞌldin eche desimitin yichan parlanyaa, partal gueso guinioꞌ este chichion cheteni sosakan trogakdiganchi, chimetin chii chii chan to lbdiꞌparna diaꞌ sepana sepanara bdoꞌ, cheda buen rkaachichaa chezakꞌ buenshine chida sinmit buingani buen loshin nichonaꞌ chenani to consejwꞌ taparchi chaniwan chani par yaa, por que tal- talegondeni sebayi este to tiemp gakeni <hesitation> chezakkreni, chadeni tad gakni to malcriad, chedse so gakəgueroni bay ati talo sekzezizee setigak saroni par yaa daa cheyi sew no este no xtam mnieti.